بیلن نال آٹے نوں سپوٹ کرنے دے سوکھی پر محنت تے تمرین ہوندی ہے۔ اس وِچ کُشلتا اتے صحیح طریقے لئی لوڑ ہوندی ہے تاکہ آٹا سمان رو وچ پتلا تے گول بنے۔ بیلن نال آٹا سپوٹ کرنے دا طریقہ تے تیاری سب توں پہلا گندیا ہویا نرم ملائم آٹا، پانی دی مقدار صحیح ہونی چاہیدی ہے تاکہ بیلن نال چپکے نہ۔ آٹے نوں چھوٹے لوئے وچ بانھ لو سپوٹ کرنے دی تیاری، بیلنا دے چکلے تے ہلکا تاکہ آٹا چپکے نہ۔ گولے نوں ہتھاں ہولے ہولے تے بانھ دے ہوئے چپٹا کرو۔ بیلن دی کلا بیلن نوں وچوں پرو اتے گولے دی مقدار نوں ہولے ہولے تبع کے آکے اگے وچ گھماؤ۔ ہر وار بیلن نوں پینتالیس درجے تے گھماؤ تاکہ گولائی برقرار رہے۔ جے آٹا چپکن لگے تاں ہلکا میدا سدکو، پتلائی تے دھیان۔